اسرایل په نولس سوه اته څلویښتم کال کې د ملګرو ملتونو د پرېکړې له مخې د یهودي دولت په توګه اعلان شو، چې له اعلان سره سم د عربو او اسرایلو تر منځ لومړۍ جګړه پیل شو دا جګړه د فلسطین د ویش پر سر وه، او له هماغه وخته تر ننه د اسرایل او فلسطینیانو تر منځ شخړې دوام لري.